दरअसल, डिशवॉशर क्या चि। स्वो ज्वो चि बिजलि से चलद स्वो डिशवॉशर भि। यो आपन जथ्या भि जुट्ठा भन्ना छिन, सि यो मशीन मां डालि। तेई मां डिटरजेंट भि डालि या भन्ना ध्वोणों साबुन डालि। तेका बाद आपते तमु सेट कर द्योण कि तेमा फिक्स कर द्योंण कि कथ्या टेमो ते आप ज्वो चि येते ध्वोण चि। ध्वोणों ते लगौंणां छिन। तेका बाद आप द्योखला थोड़ी देर बाद भन्ना एकदम चमक्यां भन्ना भेर निकलदन। और आजे डेट मां ज् चि डिशवॉशर ज्वो चि अलग अलग वॉश साइकिल ब्वोलदन तेते, जेते हम भन्ना ध्वोणों ते सेट करदन ज्वो टाइम, वॉश साइकिल। आजकल डिशवॉशर अलग अलग वॉश साइकल दगड़ि ऊंण बेठीन। अर या अच्छि चीज भि चि।